अगर म्येरि लॉटरि लगदि, त मैं सबसे पलि अपणा गौं वापस जालु। तख एक मैं बड़ू शानदार सा कॉटेज ख्वोललु। किले कि म्येरु गौं जख पड़द, स्वो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पड़द। और तख हर साल लाखों कि संख्या मां सैलानी उंदन छिन। त तख सैलानियों ते रौणों ते मैं उच्चतम व्यवस्था करि सकदू। अगर म्येरि लॉटरी लगदि। तो यो म्येरु सपना भी चि।